Raha ny fahafantarako manokana aloha de mifampitamita fahalalana isan-taranaka ny biby ohatra amin'izany zao ohatra hoe <hesitation> alika izany zao niteraka alika de tsy maintsy mifindra any amin'iny alika iny ny fahaizana mivovoa fa tsy misy mihintsy ny hoe teraka le alika de rehefa lehibe izy de tsy nahay nivovoa.